﻿Zhewali tan warjancina, wa-Jancina, yan ʒha ghi tayi warjan-cina Ghinshin ta bu ƙinama, ta na a nu be e ca ʒhewalai tana a nu be ca ʒhewalai, <noise> ta na a nu be ca ʒhewalai to warjancin taba nan bu ghu bughi, ɗi ghum dighum tin ghi hyi Vurɗi mun taba muna umma warjancina, <noise> mun ma khin maci gwamani sai muna ʒha wali mu sinṇa yani bu muna da sai ghani hyi na-a gwan bamu ʒhaya ghi ndaka kuʒa-a, to warjancin tani ta ba nan nan ghi ghu bayan ghani khin bu warjancina ba ghu ɗaya a ndaka kuʒau, ghani ga ba bu bu warjancin irin nan a ndaka kuʒa-a, sai dai muna ʒha mun wuti, gha p'u ga vyan bu warjan cina to sai taga ghishau Sai ma ʒha wali khin cani, <noise> ko mu ca ɗi mu ndaka kuʒa-a tindi hyi na-a mu Ghinshin bu ƙina mu te'e ko tana a nu be e, te e nu be e Ca ba a ƙinni ma, mun gma nan ba warjancina.